Дар таърихи Испания даврае буд, ки арабҳо дар қисми зиёди онҳо ҳукмрон буданд. Онҳо шаҳрҳо сохтанд ва илм, меъмор ва фарҳангро пеш бурданд. Дар ин замон Андалус маркази илму фарҳанг ба ҳисоб мерафт. Забони арабӣ ва фарҳанги исломӣ таъсири калон гузошт. Пас аз муддате, испаниҳо дубора ин сарзаминҳоро бозпас гирифтанд.